Iya to injo biasa punna hebboriki ere hambang na tappa allupu injo mange anua <hesitation> bukkuleng a, anu to injo ballo ni sareangi <hesitation> cani ballo-ballo to intu cani a punna ere hambang antoraki atau punna na toraki intu minyak bambang ka biasa biasa ki intu rie ni sanggara, na-na hassiki ki mae minyakna, tappa lupu mi injo mange bukkuleng a, <hesitation> anu ballo todo intu, <hesitation> odolo, odolo nu di pakea sikat gigi biasa ballo todo anre na tappa hambang do tala anjari biasana anunna bukkuleng angkua la erei, iya injo ballo todo, anua ballo todo <hesitation> cani a, ballo todo intu punna cani a, ile todo injo biasana punna nu-nu, loko-loko hattala injo mange biasa ni jai' bangkekng a, biasa anu todo ballo todo intu ramu-ramuang bangsa mae lahuna do, ni pasi campuru injo mange <hesitation> lasuna eja, biasa ballo todo <hesitation> obat-obat nu tradisional to injo mange biasa na pake bohe-bohe a injo mange, injo biasana lahunayya loheji biasa nu timbo-timbo intu mange ri biring annorang a, <hesitation> mae mamaki allei naki posa-posa naung ki pasi campuru injo pole mange. <hesitation> lasuna eja ka punna tappa pa'risi intu ulua, lahuna ballo todo, mingka ni sare toppi minyak kayu putih, ballo todo injo bangsami punna rara-rara bangkenga minyak kampa ballo todo injo minyak kampa a, lassiri pia lokoa do lassiri tappa rangko injo anunna <hesitation> loko' a injo na minyak kampa, iyana to' isse injo punna na taba tosse minyak kampa loko a iya biasa tappa passe, ka nu ngara biasana intu, iya injo biasa punna ngara i tappa <hesitation> nganumi bangkeng a tappa rangkoi loko na mo, punna nu loko-loko a'rara na ni sare minyak kampa tappa rangkoi, injo ballona punna minyak kampa.